إذا كان بإمكاني تغيير شيء واحد في الماضي بختار تعلم مهارة معينة يعني بوقت مبكر، مثل تعلم لغة أو <hesitation> مها مهارة تقنية، لأن <noise> كانت تفتحلي أبواب أكثر في التعليم وفرص وظيفة وبكسب المهارات مبكرًا، يمكن يأثر بشكل إيجابي على المسار المهني وحياتي وأهدافي.